Kenyan mi hauwi kenyan tinan kauxina. A ni hauwi puhi indian le arabian cooking style hi an man nasa. Kari, samosa, stew titi an man nasa. An populan lisa hian ugali titi. Nya ma cho ma mukimo ma toke samosa te puan an mat nasanya. Kukupaka ti inania kacumbari te maramari, maharagwe ti inania he red kidney, bean in creamy, he coconut milk te nena siamsina nia. Adang adang te tuhe, flat bread, chapati si, an famous le me inia sota, pulau titi, bija, misei, dry fried vegetables, potato, serve with chutney, chutney nena siamsina ni an cuisine a hi an.